Kaynu dumnaanu kullisir nu kaa kay balak nirnu kaa nirandaanu kaa met siyaasan waytaa, awasandi, waŋgu jaa kasaa embeenu n̰iliŋalaa ti, n̰eeta am kasaa embeenu n̰iliŋalaa ti ari, kaynu dumnaanu waŋ wurŋan lutoo yak siyaasaa iriinuŋgu windrii nu tiŋ aŋaa hayin taa ni, jul sun kaŋgu mii kay lolii mbaska, kay lolii mbasaanu jaa n̰eetiŋ mii lutoo tuyoonu dum n̰en̰ii taa kaa keree taa kaa, yolii taa kaa, sikirii taa kaa, munjumdaa taa kaa n̰okii taa kaa, noni taa kaa waŋ nun dum mii kay kan kusaaka, kaynu weyiŋ kaŋ gudey itikeka nefir tondriyar ka dabi woroŋtee naa waway kaa, mii kaa wurŋan kay machuu waa kaa, kay muchoo waa kaa, kaŋ machuk taa kaa muchoŋ taa kaa, tukulin mii kaa kokon waŋgu, yitii taa kaa melee taa kaa jejeldaa taa kaa, aasuŋun oroo kerree taa kaa, tawaa taa kaa. Trakam daa taa kaa ndisii taa kaa, ladii ndriyaa taa kaa, aasuŋun ti ayŋaa tatamaa taa kaa, kan̰tuu kan ti wattam kaa, tuuriyek jee kan ti wattam kaa, mii kaa waŋ kan lutok yak tukulin daba zoŋtek tii gu, n̰aaman jaa naŋan daba zoŋtee ti, annaa tika ti kaŋgu mii beedum siyaasaa nugu, kaŋgu baalik, kaŋ baalik irgu jaa n̰ek tiŋ tii andaka kaŋ yak jaa kudriyaa teneenu, ottuk tal mendrii, tandaanu jaa, ottuk tal tuur kolii wasa naanu, batak dettir waŋ balak wiri, kalagu dum yokoy ka tii his nenee nun sot kaingin ner sot tenegu joko ŋalaa kamban̰ik kelek taa kaa moonok tiitee ti, kokon̰ii kelek taa kaa jaa jul na gin ner his yak jaa n̰ortaŋ n̰armak n̰ilin̰alak tiiginiŋ nun ner hayar tiriŋ tee ti, tahayir tenee nu jaa waŋ joko kodum toroŋ ka. Kalak kakalak taanu juko aŋun̰ii nu kullisir, kunjijee nu kaa kullisir, wujaa tii kaa kay too kan tudukuloo kaa riyek tenteeti, waŋ balak yak jaa waŋ kokon̰ii kelen ti, kakalagu dum balak tir aa worŋoonu tii ari ti balak tiri, tii ŋaasuŋun tiŋ kaŋgu dum kalak tenegu dum kambak taanu, jul sun tii maasak ŋalak tiŋertee ti, kapkabii nun kaa tifii niniŋaa tiŋertee ti, wujaa komur nun kaa tifii tiŋertee ti, wujaa tifik mojumok irik yak digin su wurik tiigu kaa tiŋertee ti, wujaa kusii teneenu joko foŋoy tii tee ti, aa suŋun tii wey kay machuu kan ton̰goo kaa, gak yak jaa balak tirtee tiday tiigin kaŋ yak jaa n̰armak yak balak nirtee niday tiigu, wondolandak ti, ndoluu nujaa n̰eetiŋ tii lutok nonorey ti tindriyar kaa mii tiigu aŋaa niyek kan naa kay kelee owol nun asar zoŋani, tii gu kurin ndrep naŋan ndeek wey mii barik yak ndrep naŋak tiigin ti tiigu niŋgeerika lutok yak aazoŋok waagu hortan. Aazoŋok waagin ner lutok yak annagu herti, laala mii talun gagan tolun gagaynun ner lulun gagaanu herti, mii mooto kaa gagan mooto kaa gagaynun ner minchak gagaan herti, aa wirii kan dittir tiigu liŋak hor nundurfontee ti, liŋak horgu tii kalagu weyti dahaaba n̰iliŋalak kudriyaa sittii, maa masiigin orbuu nun fegik kan, luwak tenek kan, daway tenee kan halam tenek kan aa suŋun sirndijee nun suŋoo kidiyan tattaman naran gak yak windak tiigin mii tiigu lutok yak met ndisandak tiigu wasa andisi zii kaa tii tan n̰armak n̰ilik irik waagu maa. Tii buluk nun tayan tikaa gak yak mesigin tindak tiigin ti liŋak hor kan ti draŋan raba zitee ti, draŋan raba dan jaa mii tiigu wasa zitee ti ŋonun dum lutoo yak nonotee nu kaa nonontandaanu kaa ndistee ti, aa zitee ti, hey kalak embek dinak mii lutok waagu ndriinaa am kan mii kan monoonitani, beedum mii lutoo keree embee ti ndritee gidaynu, lutok yak am nonnorek ti. Faraa zoŋani argu faraa zan, wujaa daraa zoŋani, argu kaa daraa zan, wujaa tekeret zoŋani argu kaa tekeret zan, wujaa yaŋan argu kaa yaŋani, wujaa n̰aani argu kaa n̰aani, wujaa dattamani argu kaa dattamani, wujaa gajawan argu kaa gajawani, wujaa trifi argu kaa trifi, wujaa n̰at su argu kaa n̰at su, wujaa tik su argu kaa tik su, wujaa dum siŋe argu kaa dum siŋe, wujaa mbarŋan argu kaa mbarŋani, wujaa latalan argu kaa latalani, wujaa n̰at su, dam su, awirii waŋ dumnaanu am miigu lutoo keree kidii ti, mbidisi ndaŋ ndaŋ aa wiriinu munjukultaŋ churut ti, charta ti zirer kaa, tiigu mut ti ziikaa, mutdaa nu kaa kudoo lolii ti, mutdaa karaa kan tindi, mutdaa ndrek kan tindi, mutdaa bilak kan tindi. Mutdaa dokunoo kan tindi, mutdaa chadarak naa dilmik kan tindi, mutdaa ukuas kan tindi, annaa tika mii kalagu, ndrek yak jaa ŋorbok aa wirik waagu, tii aŋaa niyek kan naa falak tan tiigu jaa met bar mikenandi ndregu tii wasa suugin ti wurkuure dakaa asii, dakaa tuur, dakaa sittii, dakaa mendrii waŋ kan trukuren ti neri jaa wunjiki, wandarki waagu kan ti ndaŋ, ndaŋ kalak nenegu, maa balak tiran mii tiigu terbiyek hor ŋalak n̰u, buluk nu jaa aŋaa niyek kan naa tiŋ kaŋ gin dum loo teyandi, annaa tika ti kalak nenegu kay andaka, kidii kara ti ndeŋek mbodorkoo kaa, kokon kalak giniŋ tin̰iŋgu yokoyin tii jul sun kalak gin weyandi, tin̰iŋ gin tim weyi, tin̰iŋgin nanay su wawaanu kay yak jaa nindaanu dumnaanu, waŋ wurŋan wasiŋ tee ti. Balak tirkaa tirandaa kaa siriŋ aygiraa nun ner wasa kar eyiŋ waŋ nun dumnaanu, am kaŋgu ti lusi andri ŋaasuŋun tiŋ lutoo yak jaa su maraa waŋgu yokoyin gersun kaa tintentee naa ti teri haa waŋ andaka, liŋak yak jaa horgu ti, kolisii menii dinaŋ mirchee menii dinaŋ daŋ, daŋ barik kindaa tiyoonu, lutoo nonnoroynu ndriyan kindriyani, daŋ, daŋ lutoo yak nonoroy aa wirwaŋ hortan, hortan ar waŋ jaa n̰eetiŋ kaŋgu tii lutoo nonorey ti ndrii kulak guyoo kaa, sundar lafayaa tiŋ aŋaa niyek kan naa miigu kusaŋ mbiŋgertee ti, «hesitation» niŋeeree nujaa n̰ee tiŋ wey waŋgu kaa jaa «hesitation» daligu ŋamsoŋo aa zika ti wey nirŋak tindaanu jaa mbika naran hedim nindriitee ti, annaa an n̰ortisii niniŋaa nu siyaasaa nun wochoonu naŋ moŋon̰andi, owol tenee nu aŋaa niyek kan naa chakaalaa nun aŋaa nasiŋandak laajaa waŋ kaa, waŋ kan nanay wa ŋaa toyi waŋ jaa. Annaa tiyoo nu too wika kokon «hesitation» karan aazoŋoonu rootaanu ef annaa ti dolok dittir ottukoo iyyaa, kaa dakak annaa ti melegu kaa beedum on̰aandi bichaara aawirik tii andaka, tiŋgu dumnaanu kasa hedim niregu ti, waŋ waŋ kan lahaa mambay aa ti orŋo kanaa embee weyiŋ naa nu waŋ kaa likey ti yak jaa tindriitee tambay trika, muk embek dinaŋ, tindriitee tambaay.